yریفریجریٹر چھِ فرج کِس أنٛدرِمِس حصہٕ پٮ۪ٹھ گرمی ہٹاونہٕ خٲطرٕ ریفریجرنٹُک بند نظام استعمال کٔرِتھ کٲم کران، یُس کھٮ۪ن تازٕ تھاوان چھُ: